Eee i moa zay fa tady kely fisokira nify igny da mitovy amin'ny ireo fangala tainisy ireo fisokira tainify reo avao fe ny mahasoa azy tafiditsy akelakelan'ny lavaky kidikidy amin'ny-amin'ny nify reo i.